Ome, el nombri ya da enteracionis. Pos es un achiperri que te quita de rompel-ti la cabeça conas cuentas. Justamenti ara es un tiempu d'echal las cuentas del añu i, craru, te quita de marrus i tamién de descalientus. Tamién es verdá qu'ain cuentas que deviamus d'echá-las de cabeça porque si no tamién mos ponemus tontus dela cabeça comu mos passa tamién conos mobis qu'alas vezis me piensu que semus más bobus qu'ai unus añus.